Utsedigbo, utsefua, utsela, utsena utsɛtu, utsɛwlu, utsewladi, utsɛlɛ, utsɛlɛdi, utsɛlɛtinɛti, utsɛlɛtinɛfʋa utsɛwluɛwludi. Utsisigbaŋsuɛ wuafone wle ɛfu du kumadvlusi. Utsaɛfaniɛ wuafɔna divudu nu usikuwani kuma duɛku. Utselaniɛ wuafona todʒi nɛkuodu. Utsɛfuani utsiɛlaniɛ wuonetodʒi nɛkuodu kumaa dudzuklɔɔ nu tɛkuɛni. Utsenamiɛ la woafone bo ukuluele utsɛwlumiɛ la wuafona kɔsu anɛɛ ukulue kaɣasɛ. utsiɛ ɛ ɛlɛ, ɛlɛdi niɛ la ɛ, ɛtumiɛla wuafɔnebo ayili kekem, kumakuayili kekem; utsiɛwlomiɛ la Wafo kɔsu ukulué ayu ɛ ɔta alo anɛ kɔmaɣa sɛ utsiɛlɛ miɛ la wafo na kɔsu ukulu ayu dedienɔnɔta muwa wuetsue aŋgre ka alo wekelemɛ ka ukulue kɔmaɣa nalo. Utsɛlɛ miɛ la wuafona ʒɛvi ukulue. Utsɛlɛdu la wafo neyuidu numolifu kumala umolibi nuu tɛkuɛni ɔvaa nu tɛkuɛni. a utsɛlɛ miɛ la ɔtala ku wuafɔnaʒa nudunu aloo baliwe lafa. Utsɛɛ ɛ ɛlɛdi awuafɔna kɔsu, wuafɔnaɣapa nekeleɛkuni, nakpɔ ukuluni nusili kalu. Utsii ɛwludu ɛ ɛlɛdi la mɛ ududunu unafɔɣɛfuɛdi kpekpe.